dagens gjest har sin ekspertise inn i vår tids viktigste tema klimaendringer, rettferdighet og ressursforvaltning. hør om da Øyvind Stokke møtte filosofien og aldri klarte å bli kvitt den!

vi skal i dag snakke om rettferdighetsteori og miljøetikk, og vi skal sjekke ut hva anvendt politisk filosofi kan gjøre for oss med dagens utfordringer. vi har besøk av filosofen Øyvind Stokke. hva vet du noe om anvendt politisk filosofi Geir?
nei jeg trudde hele poenget med filosofi var at det er noe som foregår inni hodet. det skal ikke omsettes i noe jeg vet ikke. kanskje jeg er for dum til å vite sånn her ting.
nei du tenker på den der Tenkeren, men når Tenkeren kommer ut hva får vi da? hva er anvendt politisk filosofi Øyvind?

det er snakk om altså filosofer politiske filosofer jobber jo med prinsipper for rettferdighet for de diskuterer legitimitet i forhold til beslutningsprosesser . og det er engasjerte mennesker sånn at jeg tenker at det ligger i i den politiske filosofien et ønske om at de prinsippene og de ideene vi har om legitimitet og rettferdighet og så videre, og at det på et eller annet tidspunkt kommer i berøring med med virkeligheten.

så nå er det sånn at man biologene og oseanografene og de som forsker sier at 70% av isen i Arktis er tint ned.
oi Marit jeg vet ikke om vi kan ture videre helt med en gang.
jo jo jo.
jeg jeg må jeg må nesten både spørre fordi vi snakker om prinsipper om rettferdighet. kan du bare spole bitte lite grann tilbake og så si litt mere om hva slags altså eksempler på de her prinsippene? skal komme tilbake til mer altså men ja.
ja det er mange det er mange prinsipper for rettferdighet. du har jo prinsipper for fordelingsrettferdighet. de de står de står sentralt i i den i de prosjektene som jeg jobber med da.
ja for eksempel?
ja f.eks. prinsipper for fordeling av kvoter for utslipp av karbondioksid. apropos havis altså ikke sant man har den herre og her må vi bygge på klimaforskning ikke sant. altså man har vitenskapelig kunnskap om sammenhenger her da mellom utslipp ikke sant våre atferd som som personer enkeltpersoner som som men også som kollektiv som stater ikke sant og og det som skjer på opp i havisen da.

altså du du har du har dere har levd over evne så å si i Norge som stor oljenasjon verdens sjuende største oljeeksportør og så videre. ok dere da har så så mye skyld i det her. da må dere være med å reparere. og da kan det være og det har man jo det er et slags historisk prinsipp også ikke sant at vi har en en skyld så å si av gjennom altså at vi som kollektiv altså våre forfedre altså tidligere generasjoner har sluppet ut ikke sant. men så kan man diskutere er det rettferdig da ikke sant fordi de tidligere generasjonene våre oldefedre hadde og mødre hadde jo ingen anelse om dette sånn at da kommer det andre diskusjoner igjen. nei sånn kan du ikke og der kommer moralfilosofen inn og pekefingeren.
det var det var det der jeg ville plassere deg for det er der du som filosof kommer inn å egentlig ikke tar parti med noen heller men kanskje forsøker å balansere litt den diskusjonen om ansvaret da.
i høyeste grad i høyeste grad .

ja ja ja.
jeg tenker at jeg såpass si enkel i mitt filosofiske hode at for meg så handler det her om god bedre eller mindre altså gode eller mindre gode argumenter. sånn at føler at jeg har gode grunner til å hevde det jeg hevder så vel så tar jeg på en måte et standpunkt så sant.
så hvis filosofen går inn i fattigdomsbekjempelsen så tar dem faktisk et parti for altså ta stille spørsmål ved hvordan kan vi fordele dette så vi får får en annen fordeling av godene og da har vi kan noen påstå at man har tatt parti for de fattige.

ja det det vil jeg ikke legge skjul på og det er mange grunner til at man man kan ta ta så å si parti med med verdens fattige som også er står høyt på agendaen i klimarettferdighet ikke sant for de anses å være de som rammes rammes hardest. så det har det har noe med med skal vi si altså man kan jo vise til menneskerettigheter. det er jo Simon Caney en av de mest kjente tenkende i dag har jo det som som et viktig utgangspunkt,

herlig men takk for at du er liksom greier ut det der og vi skal snakke mer om klima. men først er det sånn at det finnes liksom sånn her høyreside politiske filosofer og venstreside politiske filosofer og folk som står midt i det og hvor vil du i så fall plassere deg sjøl?
jeg vel ikke så veldig begeistra for å knytte det her til høyre-venstre-aksen og jeg veit ikke hvor opplysende den den er for akkurat klima rettferdighet .
har du filosofer som benekter menneskelig klimapåvirkning?

altså de har de kan ha et poeng men også fordi det finnes tendenser blant enkelte av de til å skal vi si ha som en slags strategi å holde ordet ta ordet og holde det uten egentlig å ville noen vei.

og det da da skal du være skeptisk. med høyre venstre for meg for meg er det viktige argumenter og du kan du kan finne veldig kloke folk på høyresida og og og mindre kloke folk på venstresida og omvendt.
men det handler jo kanskje også om en om en fra et forskningsperspektiv å være situert og så forklare hvor man står. og da forklarer vi jo ofte det med hvor vi lever og hva vi kan og ikke hvordan politiske parti vi stemme på. sånn at det er veldig spennende at du trekker det opp Geir fordi at det er en av og til så glemmer forskerne å melde hvor for fra hva slags ståsted de tar sine tankegods med seg videre inn i et felt. så det flott flott trukket inn.
takk skal du ha føler jeg meg litt smartere starta som ganske dum no litt smartere, men nå skal vi kanskje inn på det som er liksom din ditt hjertesak da.
ja ja. nå skal vi ja. ja for øyeblikket øyeblikkets hjertesak kan vi si den som du det som Øyvind holder på med for tida hvis forklarer publikum jeg har lyst til å gå tilbake til det jeg sa.

altså den oppvarminga av klima som vi som alle kjenner til og diskusjonen er neste uunngåelig for for alle som kan lese. i på Longyearbyen så begynte ingeniørene å grave hull i bakken og så skulle de fange CO2-en og så skulle de dytte den ned i lage sånne hvelv eller jeg vet ikke hva man tenkte var. men man skulle forsøke det så de det sto liksom noen å pikka ned i bakken for å lage hull dype nok hull for å fange CO2. det prosjektet har det vært veldig lite snakk om i det siste, men det prosjektet med CO2-fangst som virkelig har vært mye snakk om det er det som er på Finnfjordbotn, ferrosilisiumverket i Finnfjordbotn. og der i i Troms fylke ja og der har jo den kjente algeforsker Hans Kristian Eilertsen gått høyt på banen. han er en ekspert på kiselalge bl.a. som tåler å leve i nord hvor det er mørketid og lite lys i perioder og som allikevel tar til seg næring og og vokser og formerer seg. og han har et prosjekt der hvor han tenker seg at algene kan spise opp CO2-en og så kan mengden alger bli en del av foret for krill og og det var vel i hovedsak krill sånn som jeg har forstått det og inn i dette nå skjønner de at en algeforsker holder på med sånne type ting.

men hva gjør en filosof inn i dette CO2-prosjektet? du må redegjøre for oss nå. hva er din hva er din posisjon i dette prosjektet og hva gjør du?
ja det kan jo høres ut som som noe veldig mystisk men vi kan jo egentlig bare fortsette der vi slapp.

og det er jo kjemi. det er jo ikke magi. vi må holde også vi må holde oss på den sida av av det men men det kan det kan nesten virke magisk ja.

vi er tilbake med andre ord til CO2 og utslipp. Finnfjord er i hvert fall det det er sånn ca. tiende største utslippspunkt i Norge sånn at det er det er en betydelig en betydelig forurenser på på den måten .

og det er jo så sånn sett så så så handler det også om i i hvor for å være for å knytte det til Finfjord da . hvordan kan den her teknologien skal vi si eller hvor hvordan kan Finnfjord ferrosilisium A S gjennom denne denne teknologien skal vi si bidra til å ta at Norge kan ta et lite skritt til å oppfylle sine forpliktelser.
i forhold til Parisavtalen.

men du er det noen ting ser du ser du også på hva som står på spill for vi har det har jo vært det ser jo ikke ut som noe noe noe særlig av disse her karbonfangstteknologiene har vært noe særlig vellykka. hvorfor ikke det og ser du hva som står på spill i en sånn sammenheng?
det er ganske mye som står på spill og det er ikke gitt at det her skal vi si lykkes i i klimaøyemed eller enn si eller for den slags skyld i miljøøyemed. altså du vi snakker jo også om en lokal bedrift med et lokalt forurensingspotensiale nær sjøen. det er snakk om å knytte dette til laksefor og oppdrettsnæringa er jo under lupen sånn at her her er mange ting. men for å bare svare på det spørsmålet om om teknologien her så så så er det jo en risiko i det som bedriften jo tar . vårt prosjekt handler ikke minst om å se på se kritisk på på det på dette oljeprosjektet.

for det er snakk om som jeg sa å få ut ved andre enden da verdifulle produkter.

det kan være snakk om drivstoff altså biodrivstoff og og andre produkter altså produkter som brukes i andre andre produkter igjen og som som er verdifulle. og i den grad det her blir blir lønnsomt så så og det er en viktig poeng så så så tror vi at det har mye for seg. for noe av problemet med den teknologien du nevnte innledningsvis Marit CCS lagring da av dette i hulrom så har den teknologien støtt på på mange problemer. jeg var nede i Bonn i i under det siste COP 23 og da var det snakk om CCS som skal vi si altså motorveien til framtidens CO2-håndtering. men alle forskere vi har vært i kontakt med f.eks. Peter Høyland i i geologiprofessor ved Universitetet i Bergen har jobba med det her i mange mange mange år og er jo veldig veldig skeptisk . holdt på å si klok av skade i forhold til problemene knyttet til både lønnsomhet og og gjennomføring.
ikke sant for meg som tok ex.phil. i yngre steinalder så må jeg jo stille spørsmålet kan Aristoteles hjelpe deg, for Aristoteles har vi jo alle hørt om vi som har tatt utdannelse. og de andre som ikke har tatt utdannelse de har sett han på statuer når de har reist på ferie rundt omkring de som ikke har tatt ex.phil. kan du bruke Aristoteles til til å snakke om CO2-problematikk eller rettferdighetsetikk?

som der er en rekke internasjonale forskere innafor klima og og samfunnsfag og filosofi da undertegna en en erklæring der Norge ble bedt om å gå i front for å begrense produksjon og salg av olje og gass.

alså den her man har man har fokusert både i filosofer har gjort det og og politisk og den politiske debatten generelt har gått fram til de siste årene kan vi si, fram til kanskje Marrakech-møtet for to år sia snart klimatoppmøtet der. da kom det på dagsorden dette med at vi kan ikke bare snakke om det vi har gjort hittil nemlig konsumet altså forbruket altså staters byers individers bruk av CO2. for det er jo noen som leverer dette bak ryggen på oss hele tida og som tjener penger på det.

da er det igjen altså Norges verdens syvende største eksportør av av olje og med en historie i hvert fall tilbake tilbake til nittennitti, som jo regnes som det offisielle årstallet da man ikke lengre kan skylde på de det som oldeforeldrene våre kunne si nemlig vi vi visste jo ikke noe om sammenhengen mellom forurensning og global oppvarming og to grader og de tingene der. så så sier man da at altså så er det da derfra fra 1990 ikke noe det er ikke noe pent syn den historien. vi har økt faktisk fra vi fikk beskjed fra klimapanelet om at hør her det her er det her er det her er det her er livsfarlig for for for jorda så har vi altså økt produksjonen med 25 prosent.
Aristoteles.

hvis du hvis hvis Norge går foran og begrenser sin produksjon og sitt salg av olje og gass som de jo dere tjener jo mye på så vil dere stå fram som et forbilde.

altså at man i i bystaten i Aten ikke sant skal vi si utvikler holdninger for hvordan vi skal forholde oss til ulike handlingsvalg, og som er en form for for klokskap altså som vi ikke som Aristoteles sier det er ikke noe vi kan som har det det det gir oss ikke noe verdi å sitte å studere disse holdningene som som prinsipper abstrakt og så og si ta en eksamen og vær etikkekspert.

det her ikke sant det å det å ta et valg er noe du gjør i en av og til konfliktfylt situasjon der det er mange hensyn å ta og der det ikke er lett å vite nøyaktig hva du skal gjøre.

hvilken tid hvilken tid våkna den der inspirasjonen til å havne i dette feltet og ta så store dramatiske spørsmål innover deg?
nei de de kom vel de kom vel de store dramatiske altså miljø miljøspørsmålet kom jo allerede i gymnasdagene eller i videregående som det vel hadde akkurat hadde begynt å kalles da. og da gikk det på på Sør-Helgeland natur og miljøvern og og vern av et vassdrag som for øvrig har blitt ble ble verne vernepark eller nasjonalpark. i dag har det blitt nasjonalpark så det førte fram.
Lomdal-Visten er det?
så det er jeg litt stolt av. vi var vi satt i de første møtene i stua hjemme hos lederen Morten Morten Linseth så apropos det det er viktig å hive seg med. i dag er det ikke vassdrag og i dag er det litt sånn også litt sånn paradoks for må tenke fordi da det den reine energien det vassdraget osv. ville gitt sant men vi må videre og jeg tok vel med meg det engasjementet inn i inn i universitetsutdanninga mi da.

skulle man ikke tro men det det fins faktisk et sted man kan gå et nesten et år og stort sett snakke med student medstudentene sine om om filosofi og og samfunnsspørsmål.
vakker reklame for Nansenskolen. dem må vi bare si at altfor få fra nord nordfra som har gått der .
det er nok riktig. de aller aller fleste kom fra Viken altså ikke sant Oslo-området.
men du har du har jobba med mange spennende tema. vi vi har holdt oss på CO2 og klima i dag, du har jobba med Antarktis spørsmål om og forståelse av våre rettigheter der, og du har jobba også med samisk problematikk ressursutnytting. vi har med store utfordringer nå i de samiske områdene, bl.a. med Nussir som vil inn og deponere spillet fra gruvedrift i fjorden og Havforskningsinstituttet har sagt at det bør dem ikke gjøre og det bør dem ikke gjøre. men vi klarer ikke vi har ikke tid til å komme inn på dette her, men det er jo et sånt enormt ansvar vi snakker om. finnes det noen kan du dra opp et eksempel på et tema som vi i samfunnet har begynt å bry oss om som som kan være til etterfølgelse hvis vi skal få folk til å ha mindre forbruk og mindre karbonutslipp og sånn? er det har vi fått noe til har vi begynt med noen ting i i samfunnet som vi kan være stolte av? slutte å røyke selvfølgelig det var jo en en ting .
røykeloven sto på dagsordenen på et et møte i regi av Forskningsrådet her for to år sia. Dagfinn Høybråtens modige alle trodde at den blir ble skutt ned med en gang. til slutt så ja i dag står vi der med røykelov og at det er det er for så vidt derfor et ett eksempel på et eksempel som virka, altså et forbilde. det var man det det var mange som var oppe fra Cicero og og og sa akkurat det at sånn det her må vi på en måte også tenk sånn må vi også tenke om klimaet og om forbruket vårt i forhold til til miljø miljøskade. jeg tenker jo at det som jo nå skjer den den her plastrevolusjonen som er i gang er et eksempel på det du du spør om nå.

i fjor så hadde vi vårt første møte i noe som heter nettverket her i Tromsø som er et UiT Fram Norut-nettverk for forskere innafor humaniora og samfunnsfag som jobber med med miljø. altså så etter det møtet så bar vi alle de her plastflaskene vi hadde kjøpt inn til lunsjmøtet eller det var et stiftelsesmøte da altså så så så vi herlighet vi kan ikke ha møte om miljøforskning på UiT og og Fram og og Norut og så sitter vi her med plastflasker oppetter tak opp til taket.

vannglass. det er faktisk derfor du får glass her på podkasten Observatoriet ja veldig bra.
sånn er det sant sånn er det sånn sånn at det det det er viktig.
men men det tenker jeg det som har med plast å gjøre det er litt sånn lett å engasjere seg i for at det ser vi hver dag og vi blir veldig veldig berørt av de bildene med av en skilpadde med en sånn her sånn her plastring rundt halsen ett eller anna sånt. men akkurat det med CO2 det er kanskje litt vanskelig kjenner jeg for for meg sjøl også engasjere meg ordentlig i. jeg jeg skjønner at det er alvorlig, men det er litt vanskelig å forstå.
men men vi kan jo si at plasten var et problem i flere tiår før noen klarte å knekke koden til hvordan det skulle fortelles. det var jo når kvalen blei døde og man åpna den også ja det visuelle.
det visuelle .
hva hva.
kunst trur jeg også kan være viktig sant i den her sammenhengen. det er jeg helt sikker på er viktig i i den i den sammenhengen sånn som i andre.
CO2 ja.
ja altså miljø og ja og CO2 også og CO2. Jens Galschiot dansk kunstner var jo offisiell kunstner under Paris-toppmøtet og han har jo fantastiske bilder som visualiserer både at de fattige rammes og at isbjørnene rammes og så.

også i sentrum så gikk grafen altså som viser da økte utslipp av CO2 fra industrielle revolusjon 1850 ca. opp til i dag som plutselig eksponentielt da går opp til 2015 da som er visualisert som en oljerørledning. så det det er veldig sterk sterk kunst, men men jeg vil trekke fram en et eksempel til og det er for det er helt enig med deg. jeg sjøl klarer heller ikke å relatere meg til til den kjemiske gassen CO2 så det blir det blir teori altså.

som var rett og slett at man i på Landås en bydel i Bergen satt i gang i et nabolag og fokusere på forbruk altså deleøkonomi dyrke mat bruke vekster i Landåsskogen opp mot Ulriken der. salat ikke sant vokser jo rundt oss i stedet for og så frakte den fra med biler som da slipper ut CO2 så kan vi altså her vokser det jo rundt føttene våre når vi går på tur på på Ulriken og så videre. Bærekraftige liv Landås ble til ti Bærekraftige liv-nabolag i Bergensområdet i dag og jeg tenker at og herved så er da ballen spilt til den de som de første som lager Bærekraftige liv i Tromsø. det det må vi få på plass. jeg tenker at den type den type initiativ er uhyre viktig fordi det gir oss et personlig forhold til rett og slett de materielle og naturlige omgivelsene våre, som til syvende og sist er det vi forholder oss til og som våre praksiser inngår i og som vi ser hele tida. og så vet vi jo at f.eks. det å å kle byene våre med trær og planter vil være kanskje en måte også å å fange CO2 på ikke sant å gjøre lufta reinere og så videre. og det er sånn at jeg tenker at den urbane den den type urbaninitiativ er veldig viktig fordi vi kommer til å bo i byer ikke mindre men mere ja ikke sant.
ja kanskje vi starter på et nytt tema der men vi skal begynne å avrunde nå. men jeg tenkte liksom det var en en en liksom fin tone å å slutte på fordi at . nei det er jeg er enig med deg at jeg det er kanskje akkurat det å bli påmint selv om man bor i en by med asfalt rundt seg at man ikke distanserer seg helt ifra naturen og blir omgitt av grønne trær og planter og sånn, for å kanskje neste gang kjøpe noe noe mere bærekraftig av emballasje eller hva det måtte være.

vi er tom for tid, men vi må bare si jeg har bare lyst til å si Geir at disse her temaene det har Øyvind Stokke i sin kronikk sagt at vi må snakke om ved middagsbordet. vi må snakke med de unge. vi må snakke med hverandre. vi må ha det som et gjennomgangstema. så skal ikke vi bli enige om det Geir at neste kan vi møtes uansett hvor så snakker vi litt om miljøetikk.
ja det kan vi gjøre og kanskje særlig CO2 sia det er en av de vanskelige .

tusen takk for at du kom Øyvind Stokke.
tusen takk, det var veldig hyggelig å diskutere med dere.

takk for at du hørte på oss i dag. hvis du vil høre mer om Øyvind sin forskning, følg med på nettsida UiT punktum N O skråstrek femti, eller følg Facebook-sida vår Observatoriet podkast! du kan også abonnere på podkasten via Soundcloud iTunes eller andre podkastapper du måtte bruke. vi høres i neste sending.